الموسيقى الكلاسيكية لأنها أجمل موسيقى مرت على التاريخ ما سمعت أجمل منها، في موسيقى حديثة جميلة لكن ما تخليني أعيش المشاعر الجميلة اللي أعيشها أثناء استماعي للموسيقى الكلاسيكية، أحس إنها انطبعت في ذاكرتي وخالدة في ذكرياتي.